Lesdi Potugal ndi mari ko wanooje belɗe belɗe, kittolle belɗe belɗe wanaa bakal Haw Abraas, Farango Garel Haddo, e Preetes ɗe naata ɗi ñaamindaaji eɓe njongira ɗe neɓɓeli e kaayaaji liyo feere feere ɗi leydi maɓɓe ɗi finatawaaji maɓɓe.